<hesitation> كنتو غاح اشهد موت هتلر هل هو مات او لا اغيد اعف يعني هما قالو انو هو مات بس ما اعغف انو هو مات او لا اغيد اكون موجودي بهذيك اللحظة حتى اغشع هل هو غاح يموت او لا واش غاح يصيغ معانو مثلاً اش غاح يعملون بينو هل غاح تتبخر جثتو او يعني اغشع اش يصيغ